اللعبة اللي أحب ألعبها مع <hesitation> هي الكاوتش بنكون جالسين نتسابج في تحديات مثل الألغاز، أو الألعاب الذهنية.دايما تجلب في الآخر علي ظحك ومنافسة، كل واحد يحاول يثبت نفسة ويثبت جدارتة، تعطي جو ممتع تخلي بعد الوجت يمر بشكل يعني سريع، لأن كلنا نبغي نتنافس، كلنا نبغي نفوز، فيكون الجو جدا ممتع وشيق.